<noise> falangulura. kalat, benubenura, wawaira, nofura, balukura wakan walu kilangar ni bobak mafin tura kilangar nametan tu nagarai teu-teu kita ime nametan balukura, nekunme nagarai teu-teu ibalukusalas <noise> kalo me nametan mo baluku biasara mo <hesitation> wodara naliu wa ara walu nawa tutulak kai watu tura nabair nafaimak fanga irsik, cincaura. cincura nai naaliu naai ar-ar kidir nanit nai tompat sa abis tompa sani ar kidir tarus ifuna, ifun ni musim nai walu naragi nai ar ar kidir ar-ar natau tura nabail tompat watu-watu, guran'a, bokabokan'a, tokan, karakar'a wekan ira nai me nai akar-akar'a isik karakar'a wekan ira nai ar demdem te lolouk bobobak